أنا زمان ما كنت أقرأ، بس <hesitation> مثلا بدأت أقرأ من سنتين مثلا، ففي السنة الواحدة ممكن أقرأ حوالي ثلاثين كتاب تجريبا أو أقل، فخلال حياتي كلها أعتقد إني قرأت أجل من ثمانين كتاب. على ما أذكر يعني لأنه أول ما كنت أحب أقرأ كنت أحسه مملة، بس بعدين صار عندي نهم وحب للقراءة، فأتوقع إنه أجل من ثمانين كتاب.